اللعبة اللي أحب ألعبها لما أكون لوحدي هي <hesitation> لعبة النجوم، أو السوليتير هذي اللعبة تعتمد على الورق وتحتاج إلى التركيز والاستراتيجية، <hesitation> بحب ألعبها في أوقات الفراغ لأنها تساعدني على الاسترخاء ، وتهدئة الذهن في اللعبة أحاول تنظيم الأوراق ،وتجاوز التحديات حتى ما أكمل اللعبة، لعبة ممتعة الصراحة.